Firgo ɓuuɓnan huunde haa ɓuuɓa malla fennda ndiyam malla kosam malla njaram. Barjate ko e jeeynge. So waɗaama e jeeynge, adda kuraŋ, naata nder to. <hesitation> Ɗum woni jeeynge nge ɓuuɓna nokku o haa ɓuuɓa. Kala ko woni e nder mun ɓuuɓa malla fenndo.